پاسپورٹ اک چھوٹی کتاب ہوندی اے جو سرکار اپنے ناگرکاں نوں دین دی اے۔ جس تے تہانڈا ناں، جنم دی تریخ، فوٹو، دستخط تے ہور جانکاری اوہ لکھی ہوئی ہوندی اے۔ پاسپورٹ سب توں بعد <hesitation> تدّاں ورتوں دے وچ لے آ جاندا اے، جدوں کوئی ویکتی اپنے دیش توں باہر کسے ہور دیش وچ جانا چاہندا اے۔ اصل وچ پاسپورٹ ساڈی پہچان دِسدے جیوں سکول دا آئی ڈی کارڈ ونگوں اے کہ اسی کیہڑے سٹوڈنٹ آں تے کیہڑے سکول وچ پڑھدے ہاں، اوسے طرح پاسپورٹ ثابت کردا اے ساڈا کیہڑے دیش دے ناگرک ہاں۔ جدوں اسی ویدیشی دیساں دے ہوائی اڈے یاں بارڈر دے افسر پاسپورٹ دے کے جان لیندے نیں کہ اسی کون آں، کیہڑے دیش توں آئے آں۔ دوجا نمبر پاسپورٹ سانوں یاترا کرن دا حق دیندا اے، بناں پاسپورٹ اسی کسے ہور دیش وچ نئیں جا سکدے۔ جے کوئی ویکتی کم لئی، پڑھائی لئی یاں سیر کرن لئی باہر جانا چاہندا اے تاں سب توں پہلا اوہدے کول پاسپورٹ ہونا بہت ہی ضروری اے۔